Hee, btootina alama, a bboorin mnúmni fboji, fboji filli ma. Inyaande bjeti billi ma tita gi bjeti ma húri yaa. Hee, aa jjanga ŋati holla ataan, he bigi ma agaadni, bég ma bindúba ajanga bà laŋrata, fgíti filli ma janga ga a bàa ma, glo gilli ma janga ga a bàa ma. Wi ma ntínga fana, fina boji ma alam ma gaadin bàmba, san gwilin fi ma fana boonj. Sam atúmbà a gijenti giwoda, nda atúm bà a gijenti giwoda. Hinooni nda ahúri yaa wi ma gini ffiti filli ma, naman fi gédi. Aman fi ñaa, njali ma a jangan fi núma, aman gédi síni we, inyaandi we de we mada boonji ndaani, a bboorla alama; Ndu ugí alami he, hal mada yaa hímee gí, hí mee gí ffiti ma, he mee gí flambi ma, hi mee gí flambi ma, hi mee njari gwili ma gdúba. Dong anjari he, inyaandi yaa he gí hal ma húri yaa, hal janga ŧagi he gjig gsibi, hi ma njari bembe so umada biiŧana. Bari hi ma unjarad bembe fana, so uhúri yaa hal hee hi injaradi, hina alam ma, anan húri yaa hal hee hi njaradi bommu wi ma tíngana hi ma fana san ambiiŧayi. We wi ma binyaa, bina yaa: Ndi wili uwili we alami he, he janga winooni anyaa be, ngi bigi ma aŧoogni gwili ma ajanga bà gédna, bee na ga gihúra. Bbúri blúŧi, fñegi mbaga a ñuugim bàa ma, mbamba mmada gédna.